Los passaportis son decumentus oficialis que premitin alos ciadanus d'aballal pahuera delos sus paísis. Son una condición sencial palas lindis entrenacionalis cruzal i pa dentifical-si quandu andamus holasterus. Los passaportis dan enteracionis a tentu la dentiá de cá pressona, comu'l nombri, la fecha de nacencia i la nacionalidá. Son aviaus delos govienus de cá país i tienin fecha de caducación.